Ama mo suanyi n'adwen aba adzesuadze a yerusua mu adze do no, mebɛma no dwuma ahorow ma oedzi wͻ adzesuadze no mu. Bea a medze nsɛmbisa dodowara bɛma no ma oeyiyi ano dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a n'adwen nyinara bɛba dze a yɛreyɛ no do na n'adwen nnkefi adzesuadze a yerusua mu adze no do. Sɛ mema no edwuma beberee ma ͻyɛ a,obotum na oetsie dza yerusua no.